که چیري ما د خپل ملګري سره د سینما پلان تړلی وي په ورستۍ دقیقه کې ماته کوم کار یا خدای نه کرده ستونزه پیدا سي، نو زه به ورته ووایم. زه به خپل ستونزه ور سره شریکه کړم، او که چیري د هغه څخه یې حل و، هغه به یې را حل کړي، که نې خوا خو به یې نسي راڅخه بده. ریښتیا او د زده د خلاصه بخښه غوښتل به دا ستونزه حل کړي او په اینده کي به ماته کم مشکل نه جوړوي.